Simtaim ehi ta whis muai et whis kai mur nge whis tatak eh mirs simunan ate ta mar whis tatang an me poko knife nei mon gur puik puik puik puik puik gura gotme roriu <noise> bu pikini niu bu pikiun puikeran eh row riu me pihiu gurte puik gur an nene ran eh rowriu malas tesin utember watar puik gurte ma rowchur me sher simtaim wah rowchur steret i shara ine ate bong katem bit mura ne simtaim wah ta bit mo mara wotedere buntun dar gi palo sim reureu a wat a kom por pipiu bu ne ne por kong pipiu bu simtaim wahta poro wato sher sher va kinan wah tarot kan bum tum dar wan git <noise> palo an inanenan atongotom mar niki pukin me bu kapte tongmar simtaim tite dere kong shar kong shar proman gite shersher nambaut ngen palo touch nambaut an mu mara mu ote rakot nge raurotang gi raurotangi ote palopalo ote wundan punan misnah me tang mar bu ote raramei ote me bit siwunoh ote uri ngan kong poko bu simtaim tok wat kong bu aron pipiu bu mengan pukosih me turou ta mon akap ko bu ma sim ote me tawa gite marngan bu gite ter murngan bu shar bu ote bong wata kaportambaran otenasta wit na kepnits git mon kong pipiu bu git me bit. Iau tabur shang eh bong watakap arotanga stat.